बार्बेक्यू काउँग <hesitation> लागू तिटल सामान लागी करपाचा। कसला बार्बेक्यू करता तेका बारो वेळ पायलो मसालो लाऊन दावरुंग जावो। कामी आगीर भजांग चालू करपाचो जित्र सावकाश भजांण बारी रुचीक जातला।